عندي عدة أبناء عم وأبناء خال فعمي عنده أربع أولاد، وفي عم خالي عنده ثلاث بنات ولد، عادةً نلتقي في المناسبات مثل الأفراح والأعياد ونحب إنو نجتمع ونقضي وقت مع بعض وأستمتع باللحظات اللي نقضيها سويةً لأنها تعتبر جزء من عائلتي ونحب نتبادل القصص ونضحك مع بعض وهذا يقربنا أكثر.